Han wula ix ka'ab' niwach'ajal ee jenaj wula este jun oxla ju'k'ahl junk'ahl lajeeb' jenaj cha wula <hesitation> b'elejlaj y qab'an tratar kurik nik'aj han ru'uum keh kiye' kiye' k'eh motivación han reh nik'achariik je' han nib'an nib'an seguir nib'an estudiar ja'ar este ro'ntii tahcha mas kinwila' porque keh este pan jenaj cha tinimit kipaat pero laloo' pero siempre kinik'arwa ruu' pan kuu' pan pan celular o ruu' junaj sa mensaje siem siempre qab'an kak'arwa y han niwajaam k'eh wach taqee' keh y keh ja'ar wehchin kii kiwajaam wach